आँखके रोशनी तेज करेला हमनीके चस्मा लगाएके परि चाही गाजर, अंडा, साग, फल, ब्रोक्ली, अनार, सुन्तला, बेदम इसब खाएके परि ।